<hesitation> Za mbola sy magnana tômôbily fa zokinay a akeo amin'ny in'efatra akeo izy a mameno ny resevoire-ny isambolana de isaka mande zany isaky mameno an'ilay resevoire izy de mahatratra akekeo amin'ny ray hesy akeo laniny amin'izany.